ग ग्राहक रिगतोक। माफ़ लानरई, जू रनचिस बोदी खेद हाचिंग कि किनू निंग खाऊ अबोल मा बच। कृपया आंगू रिंगी छ समस्या दू ऐ निपंग जू ठीक लानो छ लान ज्ञाच। क्या कि सुचेतोई कि नि किजू आईद खाऊ बनयानया करताई या फिर कि पूर्ण रूपीस रिफंड उनतेई? नि किन संतुष्टिऊ प्रतिबद्ध नितोई ऐ नि जू शिकायतऊ गंभीरतास उनतोई।